Mko mko cum ufasoŋ, mankëm ci mkaju, mlaj mbaak <hesitation> mbamb, mkonkar mlofambëreen, mtii mtimbëriŋ, mko mko cum dibëreen, bëwayar ci bëgaag ci bëţëli.